أهلاً وسهلاً في مدينتنا أول شي بنأخذكم على السوق الشعبي تشوفون الحرف اليدوية والأكلات الشعبية بعدين نروح لقلعة المدينة القديمة ونستمتع بالمناظر وبنهاية نتوجه على الكورنيش حيث تقدرون تشوفون غروب الشمس وتحسون بجو المدينة رح تكون رحلة مرة جميلة